Ha ha. <hesitation> ña xa tá ha bueno ta xhinruri, ta luali luali yó tá, ta ngu ta kuali kuali yó tá, mkú kuduchí nri ono nri íín hora kidivachí anri uxi hora kidichí hora chí, totaxa kú kuayó tá xá. <hesitation> xa ho ña chónxo. <hesitation> xanao na hora nroko na hora ku kudio anri dabaxhichi ta ho chón ka no tá komi a nri o'on hora ni kidi nru te xa kuayó chí, hó davaxhiki ta ho ña kenri chón vée tá dikuani ta ni yani hora kuanña, ta nri ka uxi iin a ka uxi uu ñóo kidinri, ta ka hón a ka iño nriki ta xa ni nrokonri ñaxá kan inka chón a nra no kon kadachón'nri dikan ta xa jan nroko nenri, a no iti há yuku ta konrí ta hora dikan xa nrokonri xajan ta komi a o'on hora ni kidinri xa xanroko nenri n konnri ña kaxí datenyó na kaxi tá ho o on. kuga kakó chi ta xa ni chinoko tí achí tá ku ini tá ku ixani ña dakutati yó.